ཐ་ཐཱའི་ལེནཌ་ཀའི་ནམ་ལག་ཀི་སྐུར་ལོ་ཤུའ་བྱེད་ན་དེ་ཐ་ཐོ་ནག་སྣོག་གཅིག་དེ་འོ་ནང་ཀི་ནམ་ལྷ་དེ་ཐིལ་ཡ་ཨེན་ཌི་སྒྲོན་ཡང་མང་སྡོད་ཀི་ཤུར་སྟེ་དེ་དྭོག་ཅིས་དང། འགེལ་པ་ནག་ལྷ་ཀི་སྒྱོར་གྲབ་གནོ་སྨོང་གྷཽ་མིན་གྷི་ན་འཕེ་ཧཱི་ཀེའི་སྒྱོར་གྲབ་གནོུ་ཡང་དང་ཐ་ཐཱའི་ལེནཌ་ཀི་ནམ་ལག་ཀི་དེ་སྒོར་ཤོ་གྷི་ན་མིན་འགྷོལ་ཡང་ང་མིན། འགེལ་པ་ཐེམ་པ་དགེ་ཚགས་ཁམས་རྐས་བླངས་འཇེས་མི་འབྲེད་འཇི་ན་མིན་ཡོང་ནམ་ལོ་སྡམ་ན་ཁའ་ཁྭ་སྲེ་ཧཱ་ཀ་གྷུ་འགྷུལ་མ་མིན་འགྷོལ་ཡོད་མིན། འགེལ་པ་རིམ་སྤྱི་འཇེས་ཡོང་ཐཱི་ལེནཌ་ནང་ལོ་འཇི་ཀི་གཏེར་འཇུ་འན་མི་ནོ་འཇི་གོམ་བདེ་འཇི་འཇིན་དང༎